Wͻma ne akwanya dɛ mentsena ekurase anaa akwanya dɛ mentsena kurow mu a, emi dze mebɛfa kurow mu ne ntsenae. ͻwͻ mu dɛ ekurase ne ntsenae ma ahotͻ na asomdwee, metse ase dɛm na mbom kurow mu ne ntsenae so ma wo akwanya ahorow beberee. Enya edwuma ahorow yɛ, ehu enyimpa ahorow, ndzɛmba afofor a ͻreba nyinaa so enya bi nye hͻn dzi nkitaho. Ntsi kurow mu n'asetsena na ͻyɛ me enyigye paa.